കുക്കൈ ഓക്ക വയസു ജാതി അരോഗ്യമ് പരിസ്തിഥി। മര്യു ശക്ഥി സ്തായിനി ബത്തി രോജു വ്യയമ। അവസരമ് മാരുഥുന്ദി സാധരനമ്ഗ ഛിന്ന। ജാതുലു നുന്ഛേ മിശലു സരിപുഥുന്ദി മധ്യ। ത്രഹ ജാതുലു ഗന്തല അവസരമ് പേദ്ദ ജാതുലു। ഗന്തല കന്തേ ഏക്വ സമയമ് ഹിഘ് ഏനേര്ഗ്യ്। കുക്കലു ഏക്വ സമയമ് പരഗുലു നദകലു। ആതലു അവസരമ് ലോവ് ഏനേര്ഗ്യ് കുക്കലു കൈതി। തക്വ കനി ത്രമമയന വ്യയമമ് സരിപുഥുന്ദി। നദക പരഗുലു ആതലു മാനസിക വ്യയമമ്। കുക്ക അരോഗ്യനികി ഏന്ഥോ മന്ഛിദി।